Kaman bano Jemma shagge burde wurtaki Jemma na daya mbodi buri wurtaki Jemma to hiri wurtoto tefowai abinci Jemma to hiri wurtoto tefowai abivi hanjum dun yidi ma neddo ustidira wanshuki nder ladde Jemma ngam kon ngurtoto dur ngol neddo to wadi gamo fotti a magel se ngi’a to koddiroje ngari dun wadino ko yadi ka to non bo fouru Jemma wurtoto tefai abinci hanumma Jemma wurtoto durgol maudu ha’yum ma Jemma wurtoto durgol nyiwa hanga nga wurtoto Jemma nga wurto to ‘yalauwa wala nde nga wurtatako amma shagge yawanci de buri wurtaki Jemma shagge maudede ngam de kulai ko dila dum du dnda wurtaki nyalauma ngam du hulai amma to Jemma ngel buri wurtaki ngel dn wansha a ngel filo ngel tefai abinci to iri maji iri maji di ɗon shagge de ko ga ndu. Ko ngan ngan no nga wi ete nga ‘yiko nga gadu k shagge de andu da ande de fu wallhi de buri wurtaki Jemma hanje de ngurtoto de tefai abinci to amma ta wurtake adon dam damta a tefowai goddum ko a awadowai munafurci goddum on fotti a shirme mako to’o yata belle soni ma gujjobe Jemma a ngesa jomy ngeso a wali neddo dili wujjoiki ngesa goddo Jemma to yahi farlake bogel kofowel yami ɗum ko gongel hanko fitina mako yari mo ae Jemma kam dama dun wadu gam ɗum tobta hank obo o wurti o dilli gam shirme o yahi Allah nangi mo to di’i hanjum dum yidi dama dum wadi Jemma gam dan adam fobta fobtide walo fobta nyalauma dama dum hokki en nyalauma tefen abinci hanji shagge bo Jemma de ngurto de tefa abinci nde shagge Allah wadi de tonweti bo a weta a de sudo ko ngete a tefa jipprde mudum yaha nasta walo se nage muti.